عشان تعمل كباية شاي اول حاجة تغلي الموية و تكشح فيها حب الشاي و تخليو يغلي لمدة دقيقة في النار و بعد كدة تصفيو في الكباية او ممكن تغلي الموية و تكب حب الشاي في المصفى و تكب عليو الموية دي طريقة عاوزة زول بيعرف يعمل شاي ، لكن انت كان ما بتعرف تعمل الشاي اخير ليك تشتري شاي العلاقات ده ساهل ليك